पार्टी मन में मोबाइल फ़ोन पर किनारे हो कर बात करे के चाही। और एकस करे में बात भी हो जाहि अउ केकरो के डिस्टर्ब भी नहीं होही। एकर बर पार्टी में बात किनारे करे के चाही बाद में पार्टी में घुस जाहे के चाही। अगर उमन के कुछ बोले के पड़थे तो बवाल हो जाथे। हमर गांव कति हमन न साउंड कम करे बर बोलथी न गाना बदले बर बोलथी। शहर के हमन नहीं जानी यहाँ तो झगड़ा हो जाथे।